أنا الوظيفة اللي ديما نحبها، واللي كرست فيها حياتي الكل هي التعليم، وأكثر حاجة نلقى فيها روحي، ونلقى فيها شخصيتي هي التعليم، على هذيك نحس اللي التعليم هو أعز طريقة والا<> يعني نكونو نمشي في الحاجات -اللي- <> اللي سلكتها، والا اللي عديت فيها عمري، والا كرست فيها وقتي وأنا نقرأ، يعني هذه هي.